Sara ny fampiasana solon-siramamy sentetika fa mampihegny diabety amin'ny vatagnan-tegna zany hono zakain'ny dokotera mahafantatra ananjy, rasy koa anefa izy satria mety mamorona aretina vaovao agnatinao ndraika ankoatry ny raha efa mahazo an-tegna avy akeo.